Kiraro malôha tsy maintsy misy ny faladiany am'maha-kiraro izy avy ake misy amboniny k- misy sasany misy taditadiny amboniny, misy ndraiky justa manarona le manarona le tongotro foagna.